المكان اللي أنا بعمل فيه وايد كبير، المبنى كبير وفيه اكثر من طابق، يعني عندك مثلا كل مكتب ليه نافذة ف عندنا اكثر من عشرين أو ‹hesitate › اكثر من عشرين مكتب فتقديريا ممكن نقولك إنه عنا حوالي من عشرين الى خمسة وعشرين نافذة بالمبنى ككل.